Ehtoh mi wawan mi canja ko Sali So tawii miɗo waawi weettude kala huunde ngal yeeso am, mi waɗataa njilli ɗuum ngoni waɗi ko mi waɗataa heɓde seedo moƴƴere ngam yahde e laawol ngam ɓandu-ɓandu ngal yeeso. Miɗo waɗataa rewnde nde mi waɗataa ndum waɗi heddii no ɗofngo nguurndam ngal fowru.